Gny karaza danses haiko koa gn'asia resaky aloha zany da: misy gny salsa, da boka aminay anosy aty misy gny mangaliba, misy gn'afindrafindrao, misy avao koa gny slow, misy gny danses de salons, misy gny tango.